Tɔ inte ke doŋ osháa osháá asháá osháá bik <hesitation> ocha o ocha bik oshar osháá ko kó adaŋ osáá haná wú bik u tuk alea a la na je anɔɔ abik a shi ino ije ni káá abi akáá ece isw a bin eneŋ ateh ke taŋ ochɛe ibu ajeria alea abin, oshaa ce incheg aboɔ iboɔ shi ashor ishuhane iboɔ jéé ne jaɔ amáá ibuɔje bik ocha bik a shar rye icire gunee yok edeɔ ba wo bik na lea wee leti malea utuk ni yee, wo bik u wute nu ukpa u wur shude i bɔɔ tina i yiy no onyó adee na tuu we yir <hesitation> a barna ayaŋ hin inte a duŋ obin no, oye ayoŋ inte aipu ubin ke jɛɛ do shiagɛɛnak ayaŋ bin <hesitation> inak a yaŋ bin inte a goi ibaŋ inaak ashaa i <hesitation> enar <hesitation> aduke ebúu anteh be ashaa bik a kou orgo inaak haka beni be ri maath i kusa haa a ha bemi ni inaa i jee joó wogo báá, amma inak ki ye inde banɛɛ ke kaparogo inteh ineŋ inaak i táá imahe aŋyahon inteh gune gu ibaŋ har inak inak i maak iner a gwar a ko ituŋwe ye na gor urogo Amafi ashaa ka hefi buk inaak i tee arogo ski ceyɔ ingee inak jee ne naŋ o urogo iye ha shu na aban a kele ba, domin iye bik a jee ne ana ad o urogo sha kama na shasha inaak domin kari kpotuweh kari inchan u rogo hano don bik u chao urogo hano she cebu, amma incheŋ hana a bari iggbe igobo a duk igobo hee inaak kuma <hesitation> oak aak aak a bema o urego bubeti urogo já. inaak a hew inaak intee neháá cha jeba iye ta dee dena hepo urogo hano a táá heu urogo hano afaa inaak ige naak <hesitation> intɛɛ bu cuha a dak a jee ne na neŋ coma cuha na tuk o inaake i toh itaa onyi ocebu aguú a tál ha akpu noɔ shɔɔ obee, amma inteh she shuk asha inteh ke muk iŋwɛno ba heji. ingeenak <hesitation> i bu heti u anaɔ <hesitation> ocu tu ucer a tu ucer a je ja sha shshak inaakhaɔkara baɔo urogo hano, amma eceŋ inaak e ceŋ u kau amaŋ o urogo ŋo rure, amma buk u hai icibi, amma onom owɔɔ shu je shu juje asa abe sha abej inaak i tahe na heti oba shɔɔ obee ebɔɔ osha obee bik o sho obee nyime, unake buk a shu u shuri ɔ bik a kpea kerhano shina alea i tɔ ashu uweeh tuk ibɔɔ a jee nine duta ceŋsha a bee ebɔɔ shunu ahoɔ obee na ha nɔɔ́ no abee ewɔɔ nu ne yara. I amma a yabin inteh a gɔɔ ebaŋ ke gune shayir na abin ateh bik a kau, a sheni aseni ne dama inte asha ke feŋ injii tea ke fe? Injii katáá urogo a hm inteh a gɔɔ ibin, amma eceŋ injiŋ aguna ashaa ashi <hesitation> inak a sho a jiŋ a teh icheŋ hanee cok abin etee ke kapa i ibur ŋyabin inte a gɔɔ iban alede a ŋyahin i nteh a goi ibin a je na yi ayibɔɔ anuk anuk anuk, atuu yir yahn tea gune gɔɔ iban iyɔɔ ituk a kele teh asɔo ko kpupu ko gu kau uŋwe <hesitation> de eile akele nɔɔ ha shoke agin ujee do shi ju kau iram ewɔɔ wɔɔ bik u ri iye a sho a wɔɔ inak in iyɔɔ a shɔ aye <noise>